Ñy sôsy zany maro karazany: misy ñ'atao hoe sôsy satay an'Azy añy, misy ñ'atao hoe sôsy bebeka an'Amerika añy zay, <shushes> misy ñ'atao hoe sôsy tômaty sôsy tômaty toy hirantsik hitatsika maneran-tany iaby, misy ñ'atao hoe sôsy besamely Afrantsy añy, misy koa ñ'atao hoe sôsy maiônezy Afrants'io, misy ñ'atao hoe sôsy milisery an'Arizantiny.